<hesitation> Tari kata sen arik, oksen al mas <noise> keskes akak nah an mur, <noise> al mas gat ep tatasim akak khon ep- keskes akak anuk. Ol mas arehreh akak ap ol- toloi ti wuvur aning nah oli warai u sur- ol wuvuri onah bhelal ap ol mas hiowon pasen onep hiowonhinom khon ep keskes akak anumi nah- han- mur.